धब्बादार कालीन थै साफ कनो थै सबसे पैली हमन। मुलायम कपडा से जू वेमा अतिरिक्त कपडा से अतिरिक्त गंदगी हटै दिण। फिर पाणी और हल्का निरमाओ मिश्रण तैयार कन वेथे ये धब्बा पर लगे दिण फिर हाथों से रगडी साफ कैरी दिण